Ma ëjt's da dun kaptë unk, kap da dun ya tyam myëj tyëm juejë, jayoya ëch dun i'ixë yë a'ax dun nyënëmbyë aceite yë patrona, yë uno dos tres, yëyë ëch dun ya i'ixë, yë a'ax dun ya myas topyë ma ëjt's da dun ya nytyën.